Tsy niteniteny enao androany an, asa inona no mahavarina anao io sa hoe ahoana? Sa hoe misy problema ve? Lazao raha ifampizarana dia hita eo hoe ahoana no atao e sa hoe inona no ma- tsy mampiteniteny anao io? Lazalazao ihany hoe inona ny olana e. Afaka ifampizarana amintsika eto ihany ny olana.